شوف بش تعتني بنباتات تاعك في اماكن مغطات لازملك وف لازملك ديرلهم الحاجة اللولى ديرلهم <hesitation> مصدر ضوء مصدر مين جيهم الشمس و- متنساش تعطيهم الماء- تعطيهم الماء بطرق منتظمة وتشوف كي يكون واحدة تبهت يعني غصن باهت قطعو من باقي- من باقي النبتة لكي لا ينتقل الى اماكن اخرى